Kosa ɟiga ra nane. Tun ɟigarina layta wo. Kal walakiɲ ŋgal kosiɲ ti di mata. Walaf kiɲa wo kulay kosota. Tuɟi ndariɲ ndo kolof. Tuɟɲa, iɲa aʃe. Woo dee nede kileɲeda. Lay daw indak ndoka wolof hada. Teedek tuɲ na serkiɲ ba. Serkiɲa omi damor ge. Khalas neka tariɲ guwo. Kə taraɲ ndumo, wo gə tariɲ kasara. Khalas ware ware bo. De na man tu walaf kiɲ ŋgal kusiɲ ta. Dee walaf kiɲ osiɲ dan tak wa. Tuɲ ɟigara keta. Tun ɟigar madi ne ndek nə kireɲi nɟireda kaaɲi yee ŋgire wo aaʃe. Nde kal walaf kiɲa nendeke serfiɲa nokome damirge.